ایمو موسیقي ما ته احساساتي ژوروالی، شخصي دردونه، او د ځان څرګندونه رايادوي. خو زیاتره د انسان د دروني احساساتو لکه د زړ‌ه‌ماتي، اضطراب، یوازیتوب، او ځان ‌پوښتنه اظهار کوي. کله چې ایمو واورم، نو د ځوانۍ دورې عاطفي کشمکشونه، د درک کېدو هیله، او هغه وختونه رايادېږي چې سړی له نړۍ سره نااشنا وي، خو له ځانه سره ژور تماس لري.